Laha mahakasiky gny masiny fanapaha hazo, eh ino azoko fariparita iny. Misy raha atao latabatsy vy zay ty eo, la kitihy avao zay bokitry zay, la mihodikodiky amizay ny raha iny, ny fanapaha hazo iny mihodikodiky, maranitry. La apetaky eo amizay hazo iny la atositosiky avao hazo iny la voatapaky mahity arakaraky ny refiny taliav- ilanao anazy.